Ikaviko kia ñaipiaro etei mbaeko oyapova erei ko yamombeu reve supe, esa yamombeua supe ye gara yandepuere ikavi jukurei yayapo porque yaporomboetea ma ko ñai jukuei ye yandekirei yayapoye jaema ikaviñoiko yande miari jaendie iru mbae ndie ipuere vaera kirei yayapova